Ny vintana amy fahombiazana, raha ohatra zany anao agnatinle olona malemy vintana sady rasy vintana de mety sarosarotry aminao no no hisy fahombiazana, fa ohatra hoe sady mazambitagna anao no tsara vintagna de mety malaky mihiratra fahombiazagnanao, de io zany miasa a be koa io a milazagna anao hoe karaha anzao ny vintagnanao na karaha anzao de mila toherinao zany le vintagnanao malemy mbanin'ny rasy.